دراسة الرياضيات مهما برشا, وتعطي شكل كبير باش نتطوروا, ومهيش مادا عاديمة الفايدا كيما يظن البعض من الناس, الرياضيات تحل العقول وتعلمنا نفكروا بطرق منطقيا وعميقا, وتساعدنا زادا باش نحللوا الأمور بشكل أدق وأوضح, برشا مجالات تعتمد على الرياضيات, كيما الهندسا والتكنولوجيا, والإقتصاد, حتى في حياتنا اليوميا نحتاجوها, كي نحسبوا المصاريف, نتخذوا قرارات ماليا تعاوننا برشا في الاقتصاد.